Ɓurani kam ko jogaade mbaawka waawde waɗde ndiyam ko mbelaami fof e diine waɗde jeeynge ko mbelaami fof. Ngati so mi waawi waɗde ndiyam ko mbelaami fof geɗe keewɗe mbeɗa waawi feewnirde ndiyam. Ngati aduna oo ni ko ndiyam. Maaje ina ɓallii yimɓe, toɓooli ina keewi, caangli ina keewi. Ɗum fof so mi waawi, maa mi wallu yimɓe no feewi.